المهارة الي اتمنى انو جانت موجودة عندي هي انو اني استذكر الأشياء اكثر و ما انسى و يكون عندي القابلية انو اني احفض الأشياء اسرع لأن اني عندي نوع من النسيان و احس اني انسى الأشياء بسرعة.